Alaa, dañal fotaani dotteede. Hayi sinno tawi ko a galo feewi dañal ma fotaani dotteede. Neɗɗo ina waawi joggude dañde no weliraa fof ngati ko Allah hokkata, ko aan golli. Ɗum neɗɗo fotaani wiyde wonde neɗɗo heɓataa ko golli malla ko foti heɓde haysinno tawi ka- ko a galo.